Kooku daal <noise> a bañ a toog rek, jàppale sama waajur yi, jàppale waa dëkk bi looloo tax ma bugg ko. Rider mbaa oto bu ma ci am rek jël loolu tamit buggul, jàppal jàppale waa dëkk bi moo tax ma bugg ko waa. Léegi daal oto bi sax moo gën a moo gën a am sutura, tey léegi mën naa am sama soxla mbaa ku feebar, mbaa ku ne ci mbiri jigéen ma taal sama oto ma yóbbu kenn du ma gis, waaye su ma amul awma rider, awma oto tey su ma buggee dem lópitaal ma taxaw fële ñii gis ma ñii gis ma ma weeru waa.